बिलरी हुनुकर यब कह्देउन सामान्यतय समस्या देखार हसइ <hesitation> स्वास्थ्य कहुन उहे बिलरी हुनुकर यब पुरै हलही डङरेठ हखले जाइ कम्जोर हख्के डङरेठ हक्जले जाइ । हुनुकर आवाजावा पुरै चोटे चोटे हखलेक हखले हखलेक हखले हखलेक हखले जाइ हसे यान्हर हलइ टेणवामा पुरै किचर निकणा निकणके निकणवा पुरै मधुरो कह्देउन हसे घाउ खटिरा हसइ याइली सभ हसे इय कथिकहसइ <hesitation> खदेउन स्वास्थ्य समस्या इ यसइके हिन्कर जुन किस्सिमा से हमरा देख्सहु बिलरी हुनुकर चोटे चोटे घाउ फेर बहुत ठौना याके हसे उहे घाउवा कह्देउन बढहड नाजुनु उहे घाउवा बढहड ह । खइकी बढहणी घाउवा बढहड हखइ यब । कस्का कहु यब मने हमरा देख्सहु बिलरी के यन्हर भेली डङरेठ हखले जाइ खाय हैने पौसइ कहुन स्वास्थ्य समस्या मा इ मन्र हिनिकर इ इ यवए । सब्से बणी देखए यन्हर हखै हसे उहे डङरेठ्, घौवा यवए स्वास्थ्य समस्या मा मुइ देखले बिलरी हुनुकर इय ।